Laha misy vahiny namanao ta hamangy anao amy herignandro <noise> ho avy ity, ino gn'akanjo teneninao aminy mba ho entiny? <noise>